ekkert bendir til þess að íkveikja hafi valdið eldsvoðanum Vinnumálastofnun og fleiri stofnanir hófu í dag hert eftirlit með rútum og annarri starfsemi sem kemur til landsins með Norrænu dæmi eru um að erlend fyrirtæki geri út bíla hér á landi og greiði minna en lágmarkslaun verkalýðshreyfinguna

er farið að lengja eftir útfærslu á skattatillögum ríkisstjórnarinnar forseti Alþýðusambandsins segir að þrýst verði á stjórnvöld um efndir uppljóstrarinn Chelsea Manning er sögð hafa notið aðstoðar

stofnanda Wikileaks við að stela leynigögnum frá bandarískum stjórnvöldum þar á meðal um Icesave málið fleiri brjóta heilann um

segir að verðsamkeppni geri það að verkum að plast sé notað frekar en pappaumbúðir

rannsókn á upptökum eldsins í í París í gær stendur enn yfir en rannsakendur telja ólíklegt að kveikt hafi verið í óvíst er um ástand fjölda menningarminja en Frakklandsforseti hefur heitið því að endurreisa kirkjuna talið er að upptök eldsins hafi verið í þakbita fyrir miðri kirkjunni á innan við klukkutíma hafði allt viðarþakið

hrunið með miklum látum kirkjan er hundrað tuttugu og átta metrar á lengd fjörutíu og átta metrar á breidd og sextíu og níu metrar á hæð turnspíran sem brann í gær teygði sig upp í rúmlega níutíu metra hæð talsmaður slökkviliðsins í París segir að áhersla hafi verið lögð á það að verja tvo á framhlið kirkjunnar slökkt var í síðustu glæðunum í Dómkirkjunni laust fyrir klukkan átta í morgun en um fimm hundruð slökkviliðsmenn börðust við eldinn í fimmtán klukkustundir viðgerðir hafa staðið yfir á hluta byggingarinnar síðustu misseri var reist á árunum ellefu hundruð sextíu og þriggja til þrettán hundruð fjörutíu og fimm hún er talin miðja Parísar og eru vegalengdir mældar frá henni kirkjan er talin eitt helsta meistaraverk byggingarlistar en hún var um tíma ein stærsta bygging heims kirkjan er samofin sögu borgarinnar og Evrópu í henni

Napóleon sjálfan sig keisara að viðstöddum páfa og þar hafa nokkrir fyrrverandi forsetar Frakklands verið

en skáldsagan leiddi til þess að ráðist var í endurbætur á kirkjunni þegar hún var í mikilli niðurníðslu þá var meðal annars byggð mikil menningarverðmæti eru í kirkjunni og slökkviliðsmönnum tókst að bjarga mörgum munum úr henni talið er að steindu rósargluggar kirkjunnar hafi að mestu leyti sloppið kirkjunnar sem er eitt stærsta og frægasta orgel heims með um átta þúsund pípur bjargað en það var smíðað árið fjórtán hundruð og þrjú hins vegar er ekki vitað um ástand fjölda menningarverðmæta til að mynda um kross

altari kirkjunnar jafnframt er ekkert vitað um hina sögufrægu styttu af Maríu guðsmóður og Jesúbarninu sem er frá fjórtándu öld þá er óstaðfest hvort eitt frægasta málverk miðalda af heilögum Tómasi frá Aquino er skemmt Sigríður það er enn ekkert vitað

eldsins nei en rannsóknin rannsóknin

líklegra að um óhapp hafi verið að ræða ekki íkveikju við ætlum líka að velta þessum atburði fyrir okkur í Kastljósi og menningunni í kvöld hingað koma þau Pétur Gunnarsson rithöfundur og Harpa Þórsdóttir safnstjóri Listasafns Íslands hefur heitið endurbótum og segir ekki annað koma til greina en að endurreisa kirkjuna

frökkum hafa borist samúðarkveðjur úr öllum áttum vegna eldsvoðans til að mynda frá Frans páfa Rússlandsforseta og fjölmörgum öðrum þjóðarleiðtogum

forseti Frakklands lofaði því í ávarpi í gærkvöldi að Notre Dame verði endurreist eftir eldsvoðann þegar

að berast loforð um háar fjárhæðir til endurbyggingarinnar frá fyrirtækjum stofnunum menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna og víðar að segist reiðubúinn að leggja hundrað milljónir evra til

og annar auðkýfingur Bernard

hefur heitið því að leggja til tvö hundruð milljónir evra ríkisstofnanir hafa ákveðið að herða eftirlit með bílum og bílstjórum sem koma með ferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar ríkissjóður getur orðið af tekjum ef starfsemin er ekki rétt skráð norræna kom í morgun eins og hún gerir í hverri viku eftir siglingu frá Danmörku með viðkomu í Færeyjum með ferjunni komu um sex hundruð farþegar og sjötíu ökutæki þar af tíu stórar rútur eftir þeim biðu fulltrúar ríkiskattstjóra Samgöngustofu Vinnumálastofnunar lögreglunnar á Austurlandi og tollstjóra að hópbifreiðum á erlendum númerum það er verið að athuga með bílstjórana öll réttindi og annað hvort allt standist ekki í dag var allt

upp á tíu allt gekk mjög vel allir með allt hárrétt enda var um auglýsta aðgerð að ræða

samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun mega bílstjórarnir aka meðan ferjan hefur hér viðdvöl og fara til baka með sömu ferð ef stoppa á lengur þarf að tilkynna bílstjóra sem útsenda starfsmenn þá gilda íslenskir kjarasamningar og fleiri reglur flestir standa rétt að þessu en Vinnumálastofnun hefur

komið upp um of lág kjör bílstjóra ýmis önnur atvinnutæki koma gjarnan með Norrænu til að starfa hér á landi en eru með erlent vinnuafl og í atvinnustarfsemi það mál fer í skoðun til þeirra ríkissjóður getur orðið af tekjum ef erlend starfsemi er gerð út hér á landi en ekki rétt skráð heldur áfram en markmiðið er að hvetja fyrirtæki til að standa rétt að skráningum verkalýðshreyfinguna er farið að lengja eftir útfærslum á skattalækkunartillögum ríkisstjórnarinnar forseti Alþýðusambandsins segist ekki vantreysta ríkisstjórninni en útfærsla verði að liggja fyrir á næstu vikum þrettán dagar eru síðan ríkisstjórnin kynnti aðgerðir til að liðka fyrir kjarasamningum á vinnumarkaði til stendur þeirra lægst launuðu Alþýðusambandið sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem það krefur

við viljum fara að sjá útfærslu á þessum skattatillögum við erum með ákveðinn ramma sem fylgir yfirlýsingunni en það er alveg ljóst að okkar félagsmenn eru farnir að kalla mjög eftir útfærslunni á þessu og eru óþolinmóðir að vita hvenær þetta kemur til framkvæmda enn stendur yfir atkvæðagreiðsla félagsmanna

Starfsgreinasambandsins um nýgerða kjarasamninga einhver skýr skilaboð frá stjórnvöldum mjög fljótlega næstu daga eða vikur næstu daga eða vikur þetta er ekki vantraust á ríkisstjórnina en þetta er hluti af því að vera með þrýsting á yfirlýsingar að þeim sé fylgt eftir hratt og örugglega og að okkar félagsmenn fái skýr skilaboð fljótt

það á eftir að vinna úr mjög mörgum atriðum í þessari yfirlýsingu og við munum ekki liggja á okkar liði þar mikið hvassviðri gekk yfir suður og suðvesturhluta landsins í dag vindhraðinn í verstu hviðum náði allt að fjörutíu og sex metrum á sekúndu undir Eyjafjöllum húsbíll fauk út af veginum við

landganga úr notkun þannig að ekki var hægt að hleypa fólki frá borði Sigríður Dögg Auðunsdóttir er í Keflavík

hvað sátu margir farþegar fastir það voru um þrjú þúsund

þetta er frekar sjaldgæft og sérstaklega að það gerist nokkra daga

úrskurður Landsréttar verður til þess að bandarískur ferðamaður sleppur við refsingu fyrir að hafa valdið alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut slasaðist lífshættulega þegar ekið var á hann á Reykjanesbrautinni fyrir ári vikum saman var honum haldið sofandi og enn í dag er hann langt frá því að vera maðurinn

að hafa verið á Borgarspítala man ekki eftir slysinu

verið á Grensás hann þekkti ekki börnin sín hann þekkti okkur ekki bandarískur ferðamaður olli slysinu og verði hann sakfelldur samkvæmt ákæru gæti hann átt allt að fjögurra ára fangelsi í vændum en hann sleppur því Landsréttur ákvað að óþarfi væri að setja manninn í farbann hann gat því yfirgefið

landið og hefur ekki látið ná í sig síðan úrskurður Landsréttar var fordæmalaus og er mjög umdeildur

farbanni beitt sko ef maður horfir bara á fyrri framkvæmd nánar verður fjallað um málið í kveik í kvöld

bandaríska alríkislögreglan

hafi lagt á ráðin um hafði safnað um Icesave mál Íslendinga þetta kemur fram í greinargerð

sem birt var opinberlega í gær og er rökstuðningur fyrir ákæru og handtökuskipun

var handtekinn í sendiráði Ekvadors í Lundúnum fyrir helgi og birti bandaríska dómsmálaráðuneytið skömmu síðar ákæru á hendur honum ákæruskjalið þótti takmarkað og ekki varpa ljósi

á hvert lögbrot Assange hafi verið í gær var birt greinargerð FBI sem er grundvöllur fyrir ákærunni í henni er sagt frá samtölum á spjallrásum milli tveggja einstaklinga sem segir hafa verið Manning og

færð eru rök fyrir því að þau hafi lagt á ráðin um einn stærsta gagnaleka í sögu Bandaríkjanna þegar leynigögnum frá bandaríska hernum var lekið til Wikileaks manning var síðar dæmd fyrir í greinargerðinni segir að að Assange hafi samþykkt að aðstoða Manning við að brjótast inn í tölvukerfi varnarmálaráðuneytisins því er einnig haldið fram að Manning hafi stolið leyniskjölum um Ísland og Icesave deiluna úr varnarmálaráðuneytisins þar á meðal voru leyniskýrslur Bandaríkjamanna um um íslenska ráðherra og

tvímenninganna ræða þau meðal annars um niðurstöður fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um

unnum þjóðaratkvæðagreiðsluna hversu svalt er það manning svarar og segist sannfærð um að hafi haft áhrif á niðurstöðuna þótt hún viti ekki hve mikil allir lögðust á eitt svarar

bak við tjöldin fréttastofa hafði samband við Ólaf Elíasson talsmann Indefence hópsins sem barðist gegn IceSave um þessi ummæli

að baráttu

forstjóri Samgöngustofu segir að rútufyrirtæki beri ábyrgð á því að farartæki séu örugg til notkunar tveir létust í rútuslysi nærri Kirkjubæjarklaustri fyrir tveimur árum en rútan hafði farið í árlega skoðun ellefu mánuðum fyrir slysið fjörutíu og fjórir ferðamenn ásamt leiðsögumanni og ökumanni voru í rútunni fjórir farþegar og ökumaður

út í slysinu en enginn þeirra var í öryggisbelti tveir farþegar festust undir rútunni annar þeirra var látinn þegar að var komið en hinn lést hálfum mánuði síðar fimm voru alvarlega

slösuð skýrsla rannsóknarnefndar samgönguslysa birtist í vikunni þar eru gerðar athugasemdir við ástand og aldur rútunnar hvíldartíma ökumanns hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og hemlar

verið bilaðir við höfum verið að bæta mjög eftirlit með því að fyrirtæki setji sér sjálf öryggisáætlanir það eru þau sem eru ábyrg fyrir málinu og þau nýti sér þann búnað sem eru í bílunum bílbelti og annað til að tryggja öryggi farþega nýjar tölur frá Samgöngustofu sýna að slösuðum í hópbifreiðum fækkaði töluvert á

á milli ára þeir voru sextíu árið tvö þúsund og sautján en þrjátíu í fyrra alvarlega slasaðir voru sautján árið tvö þúsund og sautján en einungis þrír í fyrra Þórólfur segir mikinn árangur hafa náðst með auknu samstarfi og fræðslu

með Landsbjörg rannsóknarnefnd samgönguslysa og rekstrarleyfishöfum almennt og það

er besta forvörnin að menn beri ábyrgð og átti sig sjálfir Samgöngustofa hefur eftirlit með ökutækjum með árlegri skoðun Þórólfur segir að þessi rúta hafi verið skoðuð ellefu mánuðum fyrir slysið og á þeim tíma geti margt gerst ekki sé nauðsynlegt að auka eftirlit fyrst og fremst er það það er alltaf hægt að svindla á eftirliti ef það er brotavilji fyrir

vill það

við höfum stutt það með forvörnum fræðslu og upplýsingum Norðmaðurinn Berg var í dag dæmdur í fjórtán ára fangelsi í Rússlandi fyrir njósnir berg sem er sextíu og þriggja ára var ákærður fyrir að hafa njósnað um rússneska

rússneskur embættismaður var í desember dæmdur í þrettán ára fangelsi fyrir að afhenda Berg gögn um rússneska sjóherinn berg hefur

játað að hafa starfað fyrir norsku leyniþjónustuna en hefur svarið af sér allar sakir um njósnir hann hyggst þó ekki áfrýja dómnum

hluti af páskahátíð flestra en færri gera sér grein fyrir magni einnota plastumbúða sem fylgja páskaeggjum markaðsstjóri Freyju segir að samkeppnisumhverfið geri það að verkum að ekki sé hægt að nota pappaumbúðir nú er tæp vika í páskadag og flestir

að undirbúa hátíðina meðal annars með því að versla sér páskaegg hvaða páskaegg verður fyrir valinu það verður Nóa Síríus

velt fyrir þér kolefnissporinu af einu svona páskaeggi nei auðvitað á maður að pæla í því já ég er

innihaldið skiptir meira máli hitt er bara hvað eruð að kaupa mörg páskaegg við ætlum bara að kaupa fjögur núna það verður að nægja í ár svo gefum við

sem þau borða ekki eins og vatnssull í kassa eða eitthvað en hafiði velt fyrir ykkur kolefnissporinu sem verður að einu svona eggi nei alls ekki nóg ég hef nú ekki hugsað út

fréttastofa keypti þrjú páskaegg frá þremur þau eru öll svipuð að stærð en við skulum sjá hvað það er mikið plast sem fylgir þeim við fyrstu sýn virðist vera minnst plast í Nóa Síríus egginu en til hvers er

góð spurning pappaumbúðir eru dýrar það myndi hækka verð töluvert á vörum okkar út í verslunum samkeppnin milli framleiðanda er gríðarleg verðsamkeppnin er mikil það er helsta ástæðan fyrir því að það sé ekki hreinlega allt í pappírsumbúðum það dregur smám saman úr vindi og úrkomu í kvöld og nótt en hvessir aftur og fer að rigna á sunnan og vestanverðu landinu síðdegis á morgun áfram nokkuð hlýtt og bjart á norðanverðu landinu og hiti allvíða átta til tólf stig Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

Kristjana Arnarsdóttir sér um íþróttafréttir kvöldsins

Arnar Pétursson stefnir á sigur í Reykjavíkurmaraþoninu í ágúst sigur þar gæti auðveldað honum að fá keppnisrétt í maraþoni á Ólympíuleikunum í Tókýó á næsta ári lauk í Hörpu í dag þar var spennan mikil fyrir

Berlín þurftu að sætta sig við silfur eftir tap í oddaleik við

að bjarga miklum meirihluta menningarverðmæta sem voru í ekkert bendir til þess að íkveikja hafi valdið eldsvoðanum Vinnumálastofnun og fleiri stofnanir hófu í dag hert eftirlit með rútum og annarri starfsemi sem kemur til landsins með Norrænu dæmi eru um að erlend fyrirtæki geri út bíla hér á landi og greiði minna en lágmarkslaun verkalýðshreyfinguna er farið að lengja eftir útfærslu á skattatillögum ríkisstjórnarinnar forseti Alþýðusambandsins segir að þrýst verði á stjórnvöld um efndir uppljóstrarinn Chelsea Manning er sögð hafa notið aðstoðar stofnanda Wikileaks við að stela leynigögnum frá bandarískum stjórnvöldum þar á meðal um Icesave málið

fleiri brjóta heilann

sem fylgir páskaeggjum markaðsstjóri Freyju segir að verðsamkeppni geri það að verkum að plast sé notað frekar en pappaumbúðir

þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum veðri Kastljósi og svo er Kveikur á dagskrá eins og jafnan á þriðjudagskvöldum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

í bili veriði sæl